<hesitation> Telo izen̈y fomban-dreo Bengledesy haiko edy e! Voalôhany <hesitation> pôela bôesaky zay fikahian-dreo lafetin-dreo isaka taôm-baovao. Taôm-baovao ndreo izen̈y izen̈y isaka avrily avy eo amizay idy idy ndray fety ndreo miziolman àby io. Avy eo amizay misy fety ndreo fivavahanan-dreo indroa zay izen̈y biorka pioza.